Mnyama thiphufurenyi ni kite na nguve, vanyama vyote vyakurenyi hata vakei achifunga kite kenyi kwakwe. <hesitation> nikighenda ghech ghira nani amani nyi kana nguve hata ivona hewawighonenyi lakini thiifurienyi